इन् तुइतिओन्, <hesitation> इन् देचिसिओन् मकिन्ग् क वन थन्ग ब, मन्से थप्न उतोर् हन हनै। <hesitation> इफ् योउ अरे इन् थिस् सितुअतिओन् औ, <hesitation> ससे क दन् नै जेरौ मन्ने बिए मवम्से कुस्यन् सन्ग्ब। भिने अन्सर् क बिने थत् फीलिन्ग्स् नि सहौ लन ने, <hesitation> बिए हन हनन्गन्। <hesitation> अर पे कुस्यन् ने पत्तेर्न् क रेचोग्निजे कलम् न। भिने अगल् ने एक्स्पेरिएन्चे ब, <hesitation> बिदे कुस्यन् क लन ने जे, <hesitation> बिए पस्तौ मवम्से इन्फोर्मतिओन् मन्दे ब। <hesitation> पे मन्से तिमे ने पित रौन अन्सर् क हन लग लद। पे खुर्ब जो हन लग देचिसिओन् नि, अन्सर् कन इन्तुइतिओन् नि, <hesitation> देचिसिओन् मकिन्ग् नि रोले थन्ग हन जे। <hesitation> भिए मन्से ससे ने पोतेन्तिअल् रिस्क् अर नेगतिवे चोम्प्लेक्स् सितुअतिओन् अर गुइदे छोइचे कलम् ने क। <hesitation> एन्चोन्च्लुसिवे कलम् ह। विदातय।